﻿Seveguara kua yandepuere vaera yau ikavi rupi kua jevaereta, jaeko yande puereta yamboyɨta yandeyeɨpe ipɨaugue jokua rato ani jokua momento yande yaipiyae jevae jare jokurai yau vaera jukurai vaera yambo aprovecha opaete mbae, kua jevae oñeñovatuguë mbaetima ikavi porque amoöguë oikomëguäma jare opaetevi mbae jokope opama oaja sugui kua kua jevae ipiau, ipɨaugue yaipi yae jare yau jkua ratova jukuanunga seve guara ma ikavi kua tembiu